الوظيفة الي اكيد بكون بكون وايد يعني مب زينة فيها اهي الي تتعلق يعني بالتدريس او التدريب او انك يعني تكون ترشد مجموعة من الناس يعني